بستخدم يعني نوع الفواكه اللي تحبينه، تحطين فوجها حليب ،وتحطين زبادي، تحطين كريم شانتيه، تحطين سكر، بعدين خلاص نخ نخفجهم سوا، و ونحطهم كذا في بولة، و و نحطها في الفريزر لست ساعات مثلاً سبع ساعات تصير جاهزة.